In martilo chi kua xee, nu nu jatiñu iyo nu jatiñu ja, ja kua´a e skivi in ntuyo káá, ja tava in ituyo kaa e kuaqyo golpe nu in tala, kuniyo ja kee ki´i no sua o sua ko sua kua jatinuyo in martilo.